باش تنظف الفرن نتاع الغاز ولا الفور معناها ، تمشي تجيب تنحي ساعة البلاطوهات الكل تحطهم البرا وأي حاجة عندك الداخل تنحيها ، ومن بعد تجيب المنتوج لي باش تنظف بيه انتي ، تاخو شيفونة وتمسح الداخل نتاعو الكل من الفوق ، الأجناب، الكل تمسحهم بالقدا، وبعد تخليها هكاكا شوية وتعاود تمسح بقطعة مبلولة وتخليهم يشيحو وتسكروا عادي.